والله المهاره اللي كنت اتمنى فعلا انها تكون لدي في مهاره القتال الفنون القتاليه لانها اتعلم الكونغ فو والفنون القتاليه وما الى ذلك هي مفيده للشخص التعلم الدفاع عن نفسه في حاله طلع عليه لصوص حراميه او تعرض لهجوم من شخص ما يدافع عن نفسه ويكون عنده رداد فعل